Ijtyaj kopänta'p nyä'ijtyajupä wäpä wäpä ki'pskyu' nämpa äjtzi, e nyäktyäyajpapä tityä tityä ntzajmayajpa, ntatä nyä'otonyajpa jä'ä, ntatä 'yanhtzonyajpa katä nä'otonhyajpa, pero nyäktyäyajpa tityä tityä ntzajmayajpa, tuwi', tuwi' ka tä ni'tzyuptzyupäyajpa wa'ku myajkyaj ka pät, ka ka kopän tiyä myajkyajpa, ni'tzyuptzyupäyajpatä o wa'ku myajkya' myajkyajpa, jiko' nyäktyäyajpa este tiyä tiya ntzajma ntzajmatyampatä, katä ni'asyajpa nyäktyäyajke'ta, este pujtyajpa juwä ijtyajumä, ka täjkojmä ijtyaj y ni'asyajpatä wa'ku mayaj anhkoj e nyäktyäyajpa, e jejtzye jejtzye ijtyajpa tuwi' nyäktyäyajpa e ntaje ntaje este ntaje aunque tipyä kopät, tuwi tuwi nämpa äjtzi que nyäktyäyajpa tityä tityä ntzajmapyajpa, katä näjmayjapa wa po'ksyaju nyäktyäyajke'ta pok'syajpa, po'ksyajpa tyumämä' ijtyajpa jenä ijtyajpa, ijtyaj tuwi' ijtyaj tuwi 'yanhmayajpapä kyomi', jutzä jutzä wa'ku nyäktyäyaj tiyä tzajmayajtä ti' titya'p tzajmayajtäjpapä, ka wa' ka ka 'yanhmayajpa wa'ku wa'ku wojyaju, wa'ku kyokijpyaj kyomi, wa'ku wa'ku poyaju, wa'ku täjpyaju O o eyata'mpä tiyä nyäktyäyajpa pero este anhmayajtäjpa pue, e wa'ku wa'ku tzyäjkyaj jejtzye jejtzye este y nyäktyäyaj tiyä tzajmatyäjpapä, kayu' kayu tumä mäja kopät, tambien nyäktyäkye'ta tityä tiyä ntzajama tiyä tityä ntzajmapyapä, katä katä jejtzye katä jejtzye anhmapya e nä nä ye'nhu'k nyäktyäyajpa o jut'tyä jut'tya este nayajpa myusyajpa'p tyuk, e myusyajpa katä ma ntzämi'äyaje', katä ma mpo'ksyaje, katiyänatä nä nkojtayaj nyäktyäyajpa, katä katä ntzinyajke' nyäktyäyajke'ta katä katä ntzinyajpa, jujtzye'ta'p jujtzye'kta'p ma ntzinhyaj ju tiora' tioraktä ma ma e'sya' nyäktyäyajpa, myusyajpa'p myusyajpa'p tipyä titya'p tzäkpa kyomi' o jutzä jutzä ma ma näyosyaj tä' manäyosyajtäji, tzenhke tzenhke je nämpa äjtzi que que e käman kämanhpä kopänte, pe nyäktyäkye'ta tiyä tiyä este tiyä ma ma ma tuki, e nämyajpa que que tzenhke' tzenhke ti'yäjkajpa wanpa, wanpa ma'äk ma'äk ti'yäjkaje ma'äk ma'äk keke tuj wanpa'k tzenhke, entonce jetij tzyajmapyat tzyajmapyatä este nye' ye' nye' wyejke'ojmä ee jutz Ka nä manh mini tuj o ka ka tiyä ka tiyä nä nä nä nä nä tiko nä weju, tiyä nä tzyamtyoupä, äjtyä ntatä ntatä näktyäpya titi'ap titia'ap tzyamyajtyo'päpä yä kopä'nista'p, nye nye'kä' jä'ä nyäktyäyajpa y je nämpa nämpa tumä tumä ntäwätä' je tumjama oyu'k oyu'k iti naskämikskä' y tzenke jentyi'k wejpa, jentyik wejpa, jentyi'k wejpa, e na'tze wejpa'uk pe nta nta kyomi' nta'ijna myuspa tiyä'ijna nä manh kätäki', e usypä orapoj kätäjku'k naskämikskä', e itke' itke' eyapä eyapä este tzyamajke'tapä', oyu'k oyu'k este ititi'yäk ja ja ja sä'nhä'k jama, tumä tzu'äk tumä tzu'äk este kätäjku je je pitzä'ojmä y jamojmä ja ja sä'nhä jama e pi' pi'tzä pitzä'ijna kejpa, tzenhke jejtyi jentyi'ijna ti'yäjkajpa, jentyi'ijna wejpa e nye'kä jyamyajpa, nye'kä jyampa'ijna tzenhke' que ti'yäk este jamojmyap'ijna, pero como nta ja sä'nhä jama tzu' tzu'käsye'ijna jyampa. tuwi tuwi jenä jäwyojyajke'ta'ijna, jenä jäwyojyajpa'ijna je tzu'kä' ja sä'nhäk jama, jenä jäwyojpa tzyätä jäwyojyajpa tuwi ja sänhä ajkä jama, ja putä'ajkä jama, jiko' jiko' nämpa äjtzi que que Ijtyaj kyi'psokyu', ijtyaj wäpä kyipsokyu' y jetij jetij este tzyamyajtyo'pa titya'p, tzyajmayajtyo'patä titya'p, pero äjtyä ntatä ntatä näktyäpya wäjake tiyä titya'mtä tzyajmayajtyo'pa.